Aleman̈a ndraiky zen̈y <hesitation> miôvaôva kà hafanan̈an-drô, kôa fa fa hivery zen̈y amindrô man̈intsy be kôa fa lohataon̈a ndraiky mafan̈a be. Dia miôvaôva kàra zen̈y izy io arakarakin'ny taon̈o zen̈y mampiôvaôva izy.